Izy kà baka aminakà zen̈y divay àby àby io mirana fo tsiro-nany tsisy mahasambihafa fôtiny za tsy pigiaka zo loatra mateteky. Izy zen̈y tsy ahaizako izy fa koa fa divay ze aminakà koa fa misy za fa migiaka tsy draikidraiky fo.